Unen ekeme ndidiọñọ nsinyene nsie siak unen emi ami mbokde toño ke akpri nyono e mmoñ nno e udia mbup ufọk nsin e nyakke e enye ọwọrọ anwa kaña kidaha akpri nsie oro ndude ma e nsino e udia enye ọdiọñọ min usuk sef mmeno mmo enyiñ mmesino mmo enyiñ do ukokud mmo mkpep mmo mkpep mmo ika ko mmo ọdiọñọ mme enyin̄ oro mmeno mmo mm'usan udia mmo ma usan mmoñ mmo do mmo ọdiọñọ mmo ọdiọñọ utu ndi mmokud ukud e ke enyiñ emi idifeghe idi nkud e ke enyiñ emi efehe edi edidia udia nsie idia udia nsie ima mfiak ndọñ mmo k'ufọk ndaha ntu ndi ndi ndibere usuñ mmo inyuñ ikokud nin siak ñkotoño ke akpri mkpep mmo nnyuñ, mmo inyuñ ikokokud min mmo ọdiọñọ mmo inyuñ ikekip min uyi mmo ọdiọñọ mmo inamke mfina ma ami mmo ọnyuñ etie mbra mbra ma ami tutu esim ndito mmi mbin oro esinode mmo udia anam mmo isọñke idu imiaha mmo, mmo imiaha mmo mmo sukhọ siak mmo odude k'ufọk mmo ọnyun̄ odu uwem nte owu odude ekiene nte mkpepde mmo, mmo ikud mme mkpo ke isọñ mmo ikọñke do mmo itaha tutu esin mkpo oro k'usan eno mmo tutu esin mkpo oro k'usan eno mmo mmo inyun̄ iwọrọke anwa edi mbin mfen idi, mkpọkọm ekekud mmo enyiñ oro mmo imikieneke mmo siak mmo idiọn̄ọ̀ke mbin mfen oro ibọhọke ọnyuñ edi mbin emi ọdun̄de ma mmo ke ufọ̀k oro edi ndito mmi ke mmo ọnyuñ ọdiọñọ ntak edi oro ndọhọde nte ke unen ọdiọñọ nsinyene nsie ekiene nte owu ekpepde mmo. nen ekeme ndidiọñọ nsinyene nsie siak unen emi ami mbokde toño ke akpri nyono e mmoñ nno e udia mbup ufọk nsin e nyakke e enye ọwọrọ anwa kaña kidaha akpri nsie oro ndude ma e nsino e udia enye ọdiọñọ min usuk sef mmeno mmo enyiñ mmesino mmo enyiñ do ukokud mmo mkpep mmo mkpep mmo ika ko mmo ọdiọñọ mme enyiñ oro mmeno mmo mm'usan udia mmoñ ma usan mmo mmo do mmo ọdiọñọ mmo ọdiọñọ utu ndi mmokud ukud e ke enyiñ emi idifeghe idi nkud e ke enyiñ emi efehe edi edidia udia nsie idia udia nsie ima mfiak ndọnñ mmo k'ufọk ndaha ntu ndi ndi ndibere usuñ mmo inyuñ ikokud nin siak ñkotoño ke akpri mkpep mmo nnyuñ, mmo inyun̄ ikokokud min mmo ọdiọñọ mmo inyuñ ikekip min uyi mmo ọdiọn̄ọ mmo inamke mfina ma ami mmo ọnyuñ etie mbra mbra ma ami tutu esim ndito mmi mbin oro esinode mmo udia anam mmo isọñke idu imiaha mmo, mmo imiaha mmo mmo sukhọ siak mmo odude k'ufọk mmo ọnyuñ odu uwem nte owu odude ekiene nte mkpepde mmo, mmo ikud mme mkpo ke isọñ mmo ikọñke do mmo itaha tutu esin mkpo oro k'usan eno mmo tutu esin mkpo oro k'usan eno mmo mmo inyuñ iwọrọke anwa edi mbin mfen idi, mkpọkọm ekekud mmo enyiñ oro mmo imikieneke mmo siak mmo idiọñọke mbin mfen oro ibọhọke ọnyuñ edi mbin emi ọdude ma mmo ke ufọk oro edi ndito mmi ke mmo ọnyuñ ọdiọñọ ntak edi oro ndọhọde nte ke unen ọdiọñọ nsinyene nsie ekiene nte owu ekpepde mmo.